عنّا السّؤال هون عم بي ألنا هل تُفضّل أن يكون لديك المزيد من الوقت أم المزيد من المال؟ هلّأ المال طبعاً مُهم بالحياة لحتّى الإنسان ي- يكون آدر يأمّن احتياجاته الشخصيّة ما يكون عايز حدا، هلّأ مُمكن شخص غيري إذا حدا سألو بي ألّو إيه أنا بفضّل المال، أنا شخصيّا ما بفضّل المال بفضّل كون معي مال إنّي احتياجاتي الخاصّة ما عوز حدا وهيك كون عايشة ما- ما بدّي يكون عا يعني معي مال <hesitation> إنّي أكون سَريّة أو شي لا أنا لأ لأ ما بيعني لي <hesitation> مُهم أنا كون مرتاحة ماديّاً وما عايزه حدا واحتياجاتي مأمنتلي من خلال المال بدّو يفتلي ما بي همني يكون المال كتير. <hesitation> الوقت إذا- إذا- عندي- إذا عندي شي أعملوا و اهتمامات بالحياة و عندي مسؤوليّات بالحياة بدّي وقت إنّي انجزا بس في أوقات <hesitation> ما بيكون واحد ما عندوا شي يعملوا في ضَجر، في ملل، في زهئ، إيه بصير الوقت <hesitation> لأ بفضّل المال <laughs> أكتر <hesitation> السّؤال هوني. <hesitation> هل تفضّل لديك مزيد من المال أم من ال <hesitation> وقت؟ <hesitation> مُمكن شويّة وقت شويّة مال منقسمن بالنّص.